<hesitation> karazagna voa ndraiky ai, ah misy zao o soja, de pistasy, de zaricot, voanjombory, grôpa, voemba, tsiasisa, tsakotsako, <hesitation> petit pois, de sesame koa.